Zah zen̈y amin̈'ny hôtely araiky zen̈y; misy lamoziky mandeha mare ao, tsy afaka mifampikoran̈a amizay zah ndraiky kamaridiko. Fa raha volan̈iko amirô olo àby rô: azafady hely anarô afaka manajotsojotso lamoziky narô fôtony tôkotrony ataonarô amban̈imban̈y feky lamoziky, fôtony klianty àby rô mantsintsin̈y tsy afaka mifampikoran̈a tsiren̈iny raha volan̈in'olo hafa.